Dick tooma nii mbhuughune adii yicki akana dickine tookhma, hé tooma, naa a mhaakani niiranema, ndoode woo fuulane woo, wonfane siigane, nsaanone siigane, naa amhaakani niirane, nii yééwoyé arootune-yééya rootuni fuunkanane, niir déé woo kaye ka koognééti adééne. Adéé féérine, adéé dan féérine. Niir woo kaye ka kognééti naani. Tooma nlhaa kaye mbuutééji. Maa nii dick tooma woo mhaakani niirane, fuulama, nsaananowu, ndoode maati, ithiini, iwoo féérine dockma. Ghuna mbhiiké nruu kognééti naani. Maa nii wuu baadane déck irootu dockma, niir woo kaye ka koognééti fuu thiigane. <noise> Dick tooma, agniinté mhaakani isaaté- i- isaaté ibhuugh. Ane a duuntane gwoo waame dockane <hesitation> waame dockane, mu kottu ni yicki ndoode la woo, nfuule- fuulane la woo iringi dhockati angh. Nii idhockati nangh, akankane la dickine faye. Waamo waame-waame-isaaté ibhuughéye kottu ni yicki iféérine ntiide, naa akaye nangh fuu dhockati nangh. Adooko waame ndhoogane, akankagh laa naaja, wuune dan ila naaja. Mbéé, ala dickine faye. Ila dii yicki yééne nnéé amaaka rooni dii dock, nroog dan biiri nruu fuu biindine nroo- nruu biindini foo ni. Mbiiri nruu maaka fooni dan mbiiri akan dan kaye mbuutééjii. Afuu mhaakarooni. Nroog bhiindiini foni. A ringi dhocka ibiigima. Ibiigi mbuugh a ringi ndognomi. Ani mu lacka siitii, nii mbiigima nféé siiganane, moo koognu an bhiigi. Tééni mu laani, mu la fuur anii moo koognu kangh an mbiigi. Maa nii ibiigima iwoo féé-ibiigima iwoo féé siiganane, moo ringi fur, wora ndéé foo mbootu, woo idéé diingi lacka tiigna an biigi foo waame siighine. Maa na dhocka ibiigi niirone ila naaja dii foodo. Na-naa-agnééné dan ngnééti, taalanne niirane, dii yooma iwaawanii mmiigne nfooye yame. Wuune dan ila naaja. Yooma iféérine ni ngnéétima danane mbiri ifuu dhockatu. Maa nii ngnééti ngwaa, yooma iféé-yoomi idocka nii mmiigne nfoye yame iwoo ringi dhockatu. Dii yoomi ikottu ni danane iféérine sanghmai-i-ilanni biri niirone saa féé nangh iwoo féérine ngnéétima. Niir woo ringi ka féé an sangi nangh kanane. Maa nii ngnéétima nféé nangh, mu la yick ila fuu dhockatu.